Prantslaisi peetäs sääntsis peenutsejis väega – piinüq mooduq ja piinüq rõivaq ja. Ja sääne uhkõldaminõ um iks – väega suur impeerium, Prantsusõ impeerium. Ku Pariisih käüt, sis suurushullustus egäl puul. Nä ummaq uhkõq ja suurõq ja kah iks üleilmalinõ impeerium.